aja ña kuu hora kusu yo ta kua´yo nùù na kuu u-m na satata ka nakatye ra na´ka kuu ná katyi ntika yo kusu yo ña ku una hora nakatye ni aja una hora ntika yo kusu yo ni só u´yanu kò´o uu-n kixituku´e ñaku una hora hatyi yanu kumi hora a u´un hora kixi yo a yanu uun usia hora a iñu usia hora kixi yo a yanu u-n usia hora a iñu usia hora ñaka hua kixi tuku´e rti´so sa´ni ñaa-m ñaku siantu´a hua kusu yo tyi a´ru ikusu tuku yo ra ntako´o na´a yo uu- ñaku uvi uni hora kusu tuku´e ra ntakoyo ra ika´ra kita yo kua´yo ra ika kunu yanu taku sava ntuvi ta´nu ta´ku síani ra kisía vasi mana núu e kisía ña´ra i´su hora kusu tukué hua´a tyi hora ñaa satiu´n yo kua hora uu-m yanu hora kuxini yo hua yanu i´su hora kusu yo hua ñatyu ña tani kisía ii kunía kusu yo ra ntakuaní yo taxii´n kuntu yo ntakuani yo ni´ra va´a sa´a ra kisi mana núu yo kusu yo aja tyi ñaku ntuvi ra i´su hora kusu´e ku ntuvi ra tyiku´a hua ñaa kuu hora kusu yo riso ñaa saa nta santusia yo kuá kusuyo ña ku usia a una hora